Haju vissutu ‘n tanti paisi. Giniralmenti, lu primu postu unni haju truvatu amicizi fu chiddu unni haju travagghiatu o studiatu. ‘N certi occasioni haju circatu lochi cu attività culturali e d’interscambiu, e haju truvatu puru nni sti banni genti simpàtici. Haju usatu puru piattaformi ‘nfurmàtichi pi truvari sti occasioni di interscambiu e di cumunanza.